Ampola amy tranogna akeke <hesitation> telo ake fognany, araiky andragno de araiky <hesitation> andavarangana, de araiky amy ladosy, de <hesitation> zaho nagnolo araiky tamy ladosy zay mbola voa vola-ndraiky satria n- matetiky angalarin'olo le tamy ladosy de mbola volan-draiky teo izy efa soloiko.